खुष्क त्वचा देखभाल कनाले सबसे पैली हम योक हाइड्रेड क्लीनर से चेहरा थै धोला। बाद मा मोचराइजर कू उपयोग कला जू हथो तै नमी प्रदान कलू। हप्ता मा एक बार एक हल्का स्क्रब कन और दिनभर पाणी पींदू रैण। ताकी त्वचा भितर बिटै भी हाइड्रेड रौ।